komiði sæl og verið velkomin í þátturinn í kvöld verður aðeins öðruvísi en venjulega við ætlum að kynna okkur nýja þætti sem eru að byrja

heita hvað höfum við gert þeir fjalla um ýmsar hliðar loftslagsbreytinga á nokkur valin brot úr þáttunum þættirnir hvað höfum við gert verða samtals tíu og fyrsti þátturinn er nokkurs

inngangur að því sem koma skal það fyrsta og kannski það mikilvægasta sem maður þarf að vita í tengslum við loftslagsmál er að þekkja gróðurhúsaáhrif lofthjúpurinn okkar er merkilega þunnur um áttatíu prósent þess andrúmslofts sem við getum lifað í er innan við tíu kílómetra frá yfirborði jarðar það er svona eins og vegalengdin milli Hafnarfjarðar og

til þess að hafa veruleg áhrif á lofthjúp jarðar þessi rýra ára er að mestu úr

eða köfnunarefni og súrefni hiti frá sólinni kemst hindrunarlaust í gegnum þessi efni í lofthjúpnum eru líka gróðurhúsalofttegundir eins og vatnsgufa koldíoxíð og metan sem virka öll dálítið eins og teppi sem hleypir innrauða ljósinu ekki svo auðveldlega aftur út í geiminn

gleypa hitann og halda honum inni þannig að hitastigið á jörðinni hækkar þannig virka gróðurhúsaáhrifin þetta er sama eðlisfræði og skýrir hvers vegna hitastigið innan í bílnum þínum hækkar á sólríkum degi rúðurnar í bílnum hleypa hitanum ekki svo auðveldlega út úr bílnum aftur alveg eins og í gróðurhúsi öll

göngum við í fötum dags daglega en við hugsum kannski ekki mikið út í það hvernig þau eru búin til þegar einhverjir tískuspekúlantar eru búnir að ákveða í hvaða fötum við eigum að vera í eftir tvö ár þá fer af stað þetta framleiðsluferli þar sem einhver stuttermabolur er litaður fjólublár

segjum sem svo að það er lítill indverskur strákur sem ætti kannski að vera í skóla sem er fenginn til þess að lita efnið og hann er kannski ekki einu sinni með hanska og fær voða lítið greitt fyrir þetta síðan er

þetta efni allt saman tekið og

flutt á annan stað og

er það sniðið og saumað svo er það flutt með skipi yfir til Evrópu þangað sem það er flutt

yfir í trukka sem flytja það í búðirnar

og svo fer einstaklingurinn og kaupir

og heldur að hann verði miklu hamingjusamari út af því að hún fer í fjólublátt

því það er í tísku

ferlið farið af stað aftur þá er komið í tísku að í appelsínugulu og indverski strákurinn orðinn árinu eldri

lita allt appelsínugult þessar upplýsingar höfum við ekki þegar við kaupum fjólubláa eða appelsínugula bolinn við höldum bara að við séum

ef við gefum okkar þetta appelsínugula sem er í tísku núna þá verður hún glaðari

því hún fellur betur inn í hópinn svo er það þessi

árið tvö þúsund og fimmtán með honum komu allar þjóðir sér saman um að gera eitthvað í málinu en það hefur kannski gengið frekar hægt

í sér falskar vonir og fjallar eiginlega um að gera ekki neitt þannig séð gera eitthvað seinna þessar og aðila í viðskiptalífinu almenningur held ég hafi ekki skynjað mjög vel hvað er verið að díla um þegar menn tala um eina komma fimm gráður og tvær gráður fólk hefur haldið að tvær gráður væru í lagi eða þá jafnvel að við

á okkar málum að við getum bara stillt jörðina tveim gráðum heitar við getum notað samt tuttugustu öldina og þessar framfarir sem einhvers konar von að menn náðu tökum á

menn voru komnir með flugvélar þar til þeir voru komnir með

ekkert svo mörg ár þetta er kannski tuttugu ára tímabil þar sem þeir voru

farnir að fljúga með farþega en þetta gerðu menn vegna þess að þeir vildu gera það ég held að ef við virkilega viljum gera þetta þá getum við séð alveg ótrúlega magnaða hluti gerast ef að við bara hefðum traust á þessum vísindamönnum og fylgjum þessum ráðleggingum og síðan vissum að við hefðum þekkingu tækni og gáfur til þess að þökkum fyrir okkur í